راځئ دواړه د ژوند د بيلابېلو سبکونو له مخې وڅېړو. هره میاشت د څو ورځو سفر کول. ګټې: دوامداره نوښت او الهام: هره میاشت یو نوی ځای، نوې تجربه. د ژوند له ستړیاوو خلاصون په منظم ډول. هر کال یو ځل اوږده رخصتي. ګټې. ژوره تجربه: یو ځای یا څو ځایونه د کلتور، طبیعت، او خلکو له پلوه ژور درک. د ذهن بشپړه آرامتيا او د ژوند له ستړیاوو یو بشپړ وقفه.